कसै समाजमाइ हुन्या आदर्श ब्याले दुई ब्या गद्द्यान बिचको आपसको सम्मान, बिश्वास लै समझदारी लाइ जित्तान। यो कसो सम्बन्ध भुण्या जाँ एक पक्षका केइ खालका समस्या भ्याबटे अर्खा पक्षले समाधान गद्दु सहयोग गरुन्छ। तसोई कन्जी असहमति होइ सक्दान, समस्या आइ सक्दान, तिनलाई लै एक अर्खा सित मिलिबटे समाधान गद्द्या क्षमता हुन् पडुञ्छ ।